Nyaku saki wale pajaran ku si rinte sa sia rinte tuama wang kumo ko empakyang mu sako keluar skolah kong ma sap ma bersi bersi wia leloa wia nanu muka wale make nanu yo um sesapu dede ti'i sako- sako rinte wewene niko mo ma sapu kiano roro wale wo niko ma sapi ma sapu make unanu um sesapu anu ti'i nudang kan kamu masing masing sini wono sini wanon papa a sesapu nan sesapu dede nan sesapu udang sapu udang ti papa kena ti ke roro wale tan niko tleh tu sako ma bersi bersi lako akat ki muka make laku um sesapu dede ti sake mo kelati mo mapakyang mo bersi bersi wea bale ma tu alako kemu `mata um mo mapakyang ketak wani mo kurang bersi wong kita kan wean ka a nyaai memang musi ma bersi bersi ti kita musi mo ma lele lele se pemerenta saku wa nera ma bersi um bersi ti ae for se pemerinta wuat kita wia bale nyaai sarta bersih sehat jadi siwe siwon um bale nyaai bersih pe ndon sata keta moa nange Seta mu mawa tere berkat wean kita tan sa ele kenera no lewo ka lewoan kang bale ta' so somo mai mai wean bale nyai sera paling sera mo wuri mo kua nera <laughs> kotor si om ti'i padahal salah mu rinte kamu dai ma mapakya dai ma telinga apa ne patudu ne tu'a jadi pe'ndon ta sehat sehat ta musi ba bersi bersi keng sesapu ti sena sesapu ti sene dia mo ni paapa naan um sesapu nu nudang wo dede ni tu mo ni tu mam pakyang miu sa karna kemu ma skola kampe ni tu pakyang miu musti ma telinga pa panae patudu ne tu'a na ni tu man